باش يجينا كيك بنين برشا منرفج و <hesitation> ومنفوخ وناجح أهم حاجة، نركضو لعظام مليحة مع السكر والسكر فاني باش يتنحى زفورية نتاع لعظم، ونخلو هكاكا حتى لي يبياظ الخليط باش يجينا هشوش، من بعد نزيدوه الزيت نزيدوه الحليب، كانت تحب تعمل ياغورت الذوق اللي تحب عليه تعمل وتزيد تخلص مكوناتها هذوك مليح، من بعد تزيد الفرينة مغربلة والخميرة وتخلط الكل مع بعضه وتحط في الفرن.